Lloje t’ndryshme t’kapelave jon <hesitation> boler, fedora, kapela t’dimnit, kapela buketë <hesitation> kapela t’bejzbollit, turbani, stili kauboj, sombrero, panama <hesitation> mbshtjellës i ftyrës, mbshtjellës i kokës.